He pono hana ka pāuma lua i ka hale. Inā paʻa ka lua a i ʻole ke kapu ʻauʻau i ka pepa haleu, i ka lauoho a pēlā pū me ka mea pāʻani. Hoʻohana ʻia kēia pāuma i haʻakoi i kekahi mea a puka aku ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe.